जब मी पिंक कलर के बारे में सोचन्तु तो सबसे पहिले मइये मन में आतें फुलावर फुलहुये बहुतु जो है पिंक कलर में होतेये। जैस के गुलाब ट्यूलिप इन सबनो को कलर जो है पिंक होतेये। बाके बाद दूसरो मइये मन में आतुये सनसेट जब सनसेट हैबे बयो होतेये तो बयू पिंक कलर को है जानतुये। बाके बाद थोड़ो सो मेरे मन में आंतुये स्प्रिंग टाइम जैस के स्प्रिंग टाइम मियु गार्डन वगेरा थोड़े से बढ़िया है जानते मतलब ब्लूम करवे लग जानतेये। जाको मतलब बमे थोड़ो सो हरों रंग और पिंक कलर ज्यादा दिखन लगतन तो जी मिये मन में आन्तेये।